طريقه تغليف الهدايا يعني كيما كانقول ديما ديما خاص هذا الطرق تشوفوهم في اليوتيوب يعني صعيب باش تشرحهم يعني من الاحسن ديرو طريقه تغليف الهدف اليوتيوب باش تعرف كيفاش كيتغلفوا ولى تشوف شي محال اللي كيغلف وتشوف كفاش تغلف